Tooh hanate tsio tooh kai tuan tooh guna, kai nu i na, ke hatotooh mearun ena- ke tooh mearun ena poat ena ku kukubei. Ri tooh mena bae run hate sin puri eh, poat eno ka on, koma kato papan in <hesitation> nika tin kana katuun. Tse poat eno kate hanuma on, koma nah be no na sahis on tin natsinon be no na kato sin pune eh an kaka hangum men puo eyouh. Ni kain ka i ih hagoagon mamen teno. Poat eno- no kao ma tin saha pan, poat eno ka on bae men e hate nomen eno, koma his pu tein ka numa tse koma his pu tin kan pan be no na bong omeh. Nikai ih <hesitation> tooh mea run ena <hesitation> kahet ina- an kahet ina. An koma his papan tun puna. Poat ena his papan oguo, ne na nu guao team. Yi na kain totooh i ih, yina totooh ire nunu ina. Hahasona in kawo tena ena ain tete tena ena. Ain toukato to, tooh haome papan, yina kain tooh ire, hate yarun ena, an koma kui ina. A tin poat to hatatei, totooh mena, ri hate na naka- naka mas hatatei hahiring, Poat ena hatatei <hesitation> hahiring oguo, na totooh- na totooh panas kei hasona yai kawo ain tete tena ena, kato yena bae na nu gun o hatatei bae na tuan e na as ogun bae na na soot ogua to hatatei o kapea, paat. Kain i Hutsena hai skul. Yo, na totooh i ih kei nu yana tin kawo ain tete tena tin sait tin pan- tin pan to hatatei, totooh men purun ena be run e hate die na, hatatei hanon oku petas, hakonan o baku teno, be no nu hanon nin na rarang ke tooh nin <hesitation> hahatuut teno- teno, bae no nu ne youh bae no haka ne youh. <hesitation> No kure noma in baron i ih, no na soot oriba to hatatei o paat. Kobei man not. Nikai ih kei tooh in kawo ain tete tena, i- i man onot. Kure ina bae na na soot not ogua to- o hatatei o paat, hatatei, Hutsena hai skul yina soot not ana poat ena ku ka a to hatatei. Nongon- nongon puna na totooh kei haso ya- yarun ena. Mei ku as pue kawo ai tete, na hengon as tena, na hamunisin, na hinas, na hamatohen erun di rarang me ye na. Na hatsinen tena Ri hasonai na ni kain rarang i ih, na- na totooh i ih totooh mea run ena. <hesitation> Koma kato papan puana tin nika to katuun. Yini kain kai ih hatsih as i run. Koma tara i naka tin kana katuun be no kato on be no na nu on bei mei an rangat puo. No man rangat be no mu mes e nu. Son erun e hatangan oria, bae no mu nu, son i mei koma kame o totot ana nu yo bae no na nu pupun ne youh, i mei ah. Yini <hesitation> nitsi kain henatuut i ih, hasona yarun ena. Ena hamanas as e ih, na hasona gun eno, na hasona gun emu am. Poat eno, tin <hesitation> pan sait to hatatei, no hanongon hanon, no mas nu hanon no hatatei, baku teno mas konan ona tin nika tanasah tin poat amanas i ih, mei mei baoyesan men puyuh hatatei kei ka amen. <hesitation> Mei an baoyesan sai puo hatatei kei ka amen. He ih amanas, hatatei ire nona <noise> gum hamanas me nin mamein in kain- mamein in kain <hesitation> mamein in masiin e gum hamanas me nomo, be no nu no hatatei teno. A ih tin Tin toukato to hanuma, ena hate sin pugun e eh. Poat eno kate hanuma on, no kate nee on, koma kato beno na on be no na sek numa sin tun non nakatuun. Tsi na sek numa oma tin natsinon nona sek numa oma tin natahon, mei ah. Nah beno na hate hanon nin kawo ain tete teno, sih ke mangin nomo bae run hatangan orih. Son e hatangan orih, no- no na nee nomai youh. Son i mei a hatangan purun, koma hasosos eno tein tou nee. Yo tooh henatuut hasona guanai no. Tin pan sait <hesitation> tin pan to henene. Tin pan to hatatei, e nu hakap nonao, ne tooh mengun eno, nu hanon o hatatei bae no tuan e nate sin nomai na sahanaka ke kao rimea tei kani pan pinipo, kani pan natu ke tuan e nate nomo beno mu nate okot ya e ih poat eno kao ma tein pan okot teno.